﻿नवंबर को जो मिन्यो भी है नि बाकी मिन्यो की तरह ही अपने आप में खास है। अनि य जो है नि करम का हिसाब से देखा तो नवंबर को मिन्यो साल में ग्यारा नंबर को मिन्यो रेवे। अन दना ही हिन्दु धर् को सबसे बड़ो त्यौहार दवाली सब किसान भाई अर सब पूरो देश मनावे। दवाली के दन लक्ष्मी माता जी की पूजा करें। साथ ही साथ और भी गणा सारा त्योहार आवे। फटीका फोडे बच्चा बच्ची। अर नवंबर में ही चौदह नवंबर के दन भारत का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जन्मदिन है भी स्कूला में बाल दिवस का रूप में मनायो जावे। मतलब उनकी याद में, वे जो बच्चा बच्ची से खूब प्रेम करेचा खूब बच्चा बच्ची के <noise> साथ समय बिता चा। तो जिसे उनका जन्मदिन है बाल दिवस का रूप में मना यो जावे।